<hesitation> I crayon ndraiky edy, <hesitation> karakaraha stylo igny ndraiky kô fô misy kak- kakazondraha magnôratra ndraiky edy agnatigny aka, de <hesitation> igny ndraiky koe zegny misy lôhany hely koa miboaka mihoatra helin'le kakazo le vatany igny de igny aminjay kaofa fagnagnaovantegna sary e na manjary hanoratana koa de fa miboaka koa raha tiantegna atao ake.